Nbewa eh heptirtaa jomum, fellere hakkilankidum, eh abinci mudum, nbewa togayi jomiga ko badaaki nga eiiniɗum nga hepptai dum, sabida hanyum hakkilantaga, hayum hokka taga konga nyamata, hanyum hokka tanga konga yamata, <noise> hanjum tonga eiini dum koo baakii nga eiini dum, nga doggaa, aa yi'aii ngaa wari nga taai jemum, jemirawo magaa. Too nbeea boo taa hakkilan taaga, amman taa hakkilanaii nga, aa nodda nga, noddanlee woree, nga waraii nga tawuma. Amman taa hakkilantaagabo nga warataa, taa nangaii nga bonee nangirtaga <noise> sabida naa aa hokaii nga konga nyamataa naa aa hokkaii ngaa kongaa yarataa.